A de kauk lanu'u pus pu de ngupuy rapu es rapu kua lutsajau lje'e mas bajau mas batsa'au jay lje'e lijiañ y rapu pus es de pu ngupjei se batju rapu jay kua ba'ajaun peuk se jay batju kupu kua ba'ajaun ma ba'ajaun y kua la bataung y rapu aceite rapu es jay kua ma bataung tienda kupu y ma'ai kinyiaung per rapu mas kutsa'au rapu que pu ngupuy pu ngupuy pus kua la'ey jay con ngumje kua la'ey lasajaung ngumje kua lasa'aiñ pus latsau majau con ku'uey jay kauk pus kauk lanun de rapu pus tutsajau cuando tumem ngupuy kauk lasajaung ngumje y tu'ey jay chi lasa'aiñ y lanaung con ku'uey y kauk latsa'au kjai kutsa'au y pero de aceite de rapu es kua manatsajau saria ku'uey saria mjiung mjiung fideo saria arroz rapu kua latsajau rapu mas kutsa'au y <noise> y pero <noise> rapu se de <noise> ngupuyi rapu <noise> pus rapu <noise> nipep lik'iajam <noise> jay se limy pues aveces limy pus.

A de rapu ngupuy l'eje a veces nipem peuk bakja a si a veces nipem limy y y pus nipem kjai kua manaju nakeje y jay mani se kua banun pus kiajay l'eje que rapu es kjai kua lun'eiñ rapu kari ku lan'eiñ es pur kua ndan'eiñ kua lakejep ndan'em pu kari aceite pus paiñ pur jay kua lamey ndan'eiñ pero kiajay kua banun pus lumey kua nataung rapu re lu'uey matsa'ap re saria se kua mananaung pus saria mjiung ngujue kua manatsajau pu aceite es con mjiung ngujue lem kua mana'ey manatsajau mjiung ngupuy par kua mana'ey nanaung rapu re mas jay kutsa'au y de mji y de ngupuyi pus rapu pus paiñ se kiajay kua latsajau mjiung ngupuy ya se lijiañ jay kimbia'an pus lijiañ jay kjay lijiañ kik'ia pus jay lik'iajam jay rapu nipep em em jay se kutsa'au jay lijiañ xich'u y y se aceite pus rapu kiajay rapu mas majau rapu kua latsau jay kauk latsau mas kutsa'au rapu de aceite pus rapu kua latsajau pus latsajau de bi'ia kua latsajau de ku'uey pues mi'ia de saria de mbung pus mi'ia saria de lamaiñ laniat kua latsajau kua la'ey de ngupuyi kjay con stakat kua latsau kutsa'au y lanaung pero de ngupuy pues jay rapu ni pep em jay. Kauk nipep em lanun rapu pus karat miak si njun tsa'au kutsa'au pero kauk jay ndajap se lanu'un ndajap munu'ey jay de ngumje rapu munuey ngajay <noise> munujuts y munutsajau jay munutujul jay munusa'aiñ jay kauk mas lanun con mjiung com ku'uey con lapay pero ndajap rapu pero si aceite pus kauk rapu rapu lanaung y mas lanaung rapu y que rapu ngupuyi.